Kɘden, shirin, kwan, fudu, vad, ziddu, katkasa, dandafudu, kudkuvida, guma, guma ayawo gayi, guma ayawo shirin, gume ayawo kwan, guma'ayawo fudu, guma ayawovad, gumaaywo zudu guma ayowa gatkasa, gumaaya wodandafudu, gumaayaw1 ku tkuvidda. gumushirin, gumushirin ayawo gayi, gumushirin ayawo shirin, gumushirin ayawo kwan, gumushirin ayawo fudu, gumushirin ayawovad, gumushiri nayawo zudu, gumushirin ayawo gatkasa, gumushirin ayawo gatkasa. gumushirin ayawo danda fudu, gumukwan, gumukwan ayawo gayi, gumu kwan ayawo shirin gumu kwan ayawo kwan, gumukwan ayawo fudu, gumukwan ayawo vad, gumukwa ayawo zidd, gumukwa ayawo gatkasa, gumukwan ayawo danda fudu, gumukwan ayo kutkuvida, gumufudu, gumufudu ayawo gayi, gumufudu ayawo shirin, gumu fudu ayawo kwan, gumu fudu ayawo fudu, gumu fudu ayawo vad gumu fudu ayawo zudu, gumu fudu ayawo gatkasa, gumu fudu ayawo danda fudu, gumu fudu ayawo kutkuvidda, gumu vad.